жұлдыз эф эм де таңғы шоу
достар дәл қазір таңғы шоу бағдарламасында құттықтаймыз айдары
құттықтаймыз
ал енді достар біз бүгіндікке сол құттықтаймыз айдарын а алған болатынбыз ы тапсырысты
мхм дәл қазір сол кісіге хабарласудамыз есімі мадияр ия қателеспесем ия
қазір енді біз әзілдесіп күшті қылып туған күнімен құттықтаймыз
мадияр тұтқаны көтерсе екен
алло алло салаумалейкум алло алло жақсылық мадияр жанатұлы ма бұл
аха ассалаумалейкум ассалаумағалейкум
ыыы мен алматы қаласынан хабарласып отырмын
асқар тау заем компаниясынан есімім ы ержан мақсатұлы болады
мхм ыыы жақсылық мадияр сіздің атыңыздан ыыы осыдан бір ай бұрын елу алты мың теңгеге біздің заем орталықтан ыыы қарызға ақша алған болатын
сіздің жеке куәлігіңізбен келіп
ыыы сол енді екі күн болды уақыт өтіп кетті жүз жиырма екі мың теңгеге проценті өскеннен кейін біз сіздің ісіңізді сотқа жіберейін деп жатырмыз
сол үшін сағат бүгін сағат алтыға дейін келіп алып кетсеңіз ау
кім алып кетті оны
ііі бізде заем орталықта мынандай сіздің төлқұжатыңызды алып келеді оригиналын сөйтіп біз ііі ақша береміз процентпен
қалай ол мен мысалға мен тараздамын
мен алматыға шықпаймын жамбыл облысы мерке ауданы ақерменде тұрасыз ия
аха ия мінекей сіздің данныйыңыз бізде базада шығып тұр
ыыы енді сол проблеманы шешу үшін бүгін сағат сегізге дейін келіп кетсеңіз алматыға
ал керек болса
оны кім шешіпті кім алыпты оны
осыдан бір ай бұрын ыыы менде мінекей жазылып тұр сіздің есіміңіз сіздің данныйыңыз нөміріңіз және базада сіздің туған жеріңіз барлығы шығып тұр
елу алты мың теңге ақша алған
енді сол жүз жиырма екі мың теңгеге өсіп кеткен
енді бүгін жаңағындай келіп төлеп немесеңіз немесе уақытын ұзартпасаңыз ы бұл істі біз енді сотқа жібереміз себебі жеке компаниямыз ғой біз
жоқ қандай компаниядан алынған бұл асқар тау заем компаниясы
кім алыпты оны
ыыы сіз алған шығарсыз енді сіздің төлқұжатыңыздың мінекей ііі копиясы тұр
есіміңіз тұр
сіздің данныйларыңыз тұр
нөміріңіз мінекей сізге хабарласып отырмын
жақсылық мадияр жанатұлы жамбыл облысы мерке ауданы ол мүмкін емес ол ақермен ауылы
кім алуы мүмкін алматыда мүмкін бір туысқандарыңыз бар шығар
мүмкін ііі удостоверениеңізді жоғалтып алмап па едіңіз
удостоверение менің үйде жатыр ғой ол қалай ол
просто тура сол күні алынған мысалы ше сіздерде данный жазылып па
видеокамераға фиксировать етілген ба
ыыы видеокамера барлығы зафиксировать етеді енді бізде екі айдан кейін оның барлығы өшіріледі сондықтан сіз келіп соны бір реттесеңіз
себебі ііі бұл іс сотқа кететін болса ертеңгі күні жүз жиырма екі мың теңге үшін бостан босқа істі болып кетесіз сондықтан келсеңіз
бүгін біз сегізге дейін жұмыс істейміз негізі заем орталық жиырма төрт те жеті жұмыс істейді
бірақ біз і мен бухгалтер болып жұмыс істеймін сондықтан келіп сол реттеп кетсеңіз
жүз жиырма екі мың теңге
немесе төлейсіз немесе уақытты ұзартасыз
себебі сіздің данныйыңыз тұр ғой бізде
сонда өсіп үшін күні өсіп кеткені үшін төлеймін ба сонда мен
ия или алғаным үшін ба
күніңіз өтіп кеткен
егер оны алатын болсам мен төлейтін едім
ал мен білмеймін мен оған күнін өткізбеймін ғой мысалы мен хоум кредиттен кредит алған адаммын бір менде историям бұзылған емес
енді аға ол енді банк қой біздікі бұл заем орталық заем компания жеке компания мінекей
бізге келеді үш күнде төлеп тастайды негізі
негізі процентсіз үш күнге береміз мен мысалы алмағам ғой білмей тұрмын ғой мен кім алды оны
енді сіздің данныйыңыз тұр ғой аға бізде
жақсылық мадияр жанатұлы
жамбыл облысынан депті мінекей қандай компания дедіңіз басынан айтыңызшы
асқар тау заем компаниясы
асқар тау заем компаниясы мхм
мүмкін алматыда туысқандарыңыз бар шығар келіп осымен бір іспен айналыссын енді
себебі бізде жеке компания тоже жаңағы охрана барлығы жеке компания ол компанияға арыз түсіру керексіздер сіздер
қазір звондаймын бір жерге
а мадияр мырза
аха бүгін туған күніңіз екен ғой мен де данный да жазылып тұр да мына жерде құтты болсын туған күніңіз
ай рахмет алла разы болсын
ия сіз әзілдесіп енді алданып қалдыңыз қазір
қойыңызшы құттықтаймыз мадияр мырза туған күніңіз құтты болсын
жұлдыз эф эм радиосы былай тілдескен сізбен мадияр әзіл
ассалаумағалейкум мәди қалай уағалейкумассалам маке ііі көңіл күйіңіз қалай
жаңа кімге хабарласайын деп жатсыз бұл жақта тұтқаны қойып кімге хабарласайын деватсыз
кімге хабарласайын деп жатсыз әңгімені шешу үшін
бәрекелді алматыдағы енді сіздің бажаңыз нұрболат пен ііі қайын әпкеңіз үміт қой бізге тапсырыс берген
ооо машалла алла разы болсын ой аумин
аяқ қолым дірілдеп
шын айтайын мен де не істерімді білмей қалдым мына жерде отырып алып сізге жаным ашып
жақсы жаңа жасыңыз құтты болсын
жылдан жылға ыыы ой рахмет осындай жасқа жете беріп аман есен болып бала шағаңыздың қызығын көріп ііі күліп ойнап жүре беріңіз
бажаңыз бен енді қайын әпкеңіз тапсырыс берген әзілдесіп бір туған күнімен құттықтап койсаңыздар деген еді

ы мадияр мырза қалай әзілдесіп аха алданып қалғаныңызды енді біздің сайттан тыңдай аласыз бүгін құдай қаласа жұлдыз эф эм нүкте кз сайтына саламыз
ііі туысқандарыңызға жіберсеңіздерші ия туысқандарыңызға жолдасаңыз болады мінекей мен былай әзілдесіп бүгін алданып қалдым деп

аха ия шынымен де ііі макең кәдімгі сабырлы жігіт екен
ііі эмоцияға бой бергенмен қатты былай кетіп кейбіреулер әртүрлі сөз айтуы мүмкін ғой мұндай сәтте
ақбибі сияқтылар аха
әр түрлі әрекеттерге баруы мүмкін бірақ та бұл жігіт өте сабырлы екен қазір тұра тұрыңызшы деп
ііі кәдімгідей өзінің і мәселесін шешіп сап
бүгінгі туған күнінде кәдімгідей бұндай ситуация болады деп ойлаған жоқ шығар шынымен
енді әрине енді кім де болса да бұл кісі алмаған ғой ыыы жаңағы
историям тап таза менің
форте банкте кредиті бар екен
жақсы ендеше достар құттықтаймыз айдарына біз күнделікті тапсырыс аламыз мхм сағат сегізден бастап таңғы шоу ы бағдарламасы басталған кезде
ал қазір бізде аздаған үзіліс
үзілістен кейін біз қайтадан оралатын боламыз
ыыы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қызықты ойларыңыз болса қоса отырыңыздар
біз жалғастырамыз кеттік
таңғы шоу